Aŋ jɔ̀ȧ keemeim nyàŋ, aŋ jɔ̀à jààkɛ̀ɛ̀im nyàŋ, àŋ yaà kpɛ̀ɛ̀ùŋ. Taìŋ nɛ mìŋ yɛmɛ̀iŋ, è yaà wa taìŋ nii mìŋ kuwa nɛɛnɛŋ, nààŋim kuwà ɓɛìŋ nɛ̀ŋ, nyùùŋ gbiŋ fè hnàŋ gboo mio, aŋ fèim pɛɛ nyààŋ, aŋ fèim pɛɛ nyààŋ, mìŋ nyàaŋ nyìŋ pɛɛ miŋ fè nyiŋ yɛmɛ̀. Àŋ nyìmàŋ nyiŋ biɛ̀ sùà miŋ kuwà ɓɛìŋ nɛɛnɛŋ. Aŋ keemeim nyàŋ, aŋ jɔ̀à jààkɛ̀ɛ̀im nyȧŋ yaȧ kpɛ̀ɛ̀ùŋ.